að það er séríslenskur siður að hengja öskupoka aftan á fólk á öskudaginn í gamla daga var þetta þannig að konur hengdu svona poka með ösku í á bakið á körlunum og karlar hengdu svona poka með litlum steinum í á bakið á konunum síðan þróaðist þessi siður út í að vera eins og ástarbréf þá hengdi maður bakið á honum í laumi skemmtilegt en söngur tengist líka öskudeginum og í dag ætlum við að kynnast þeim keppendum sem keppa í seinni undanúrslitum í söngvakeppninni anda mér líður eins og loftið sé að þyngjast skrítið mér líður eins ég hélt þetta væri sem við kynntumst í seinustu viku verður sýnd hér rétt á eftir en núna ætlum við að spjalla við þær og Dísu sem sendu líka inn handrit í

heiti dísa ég er ellefu ára ég er í

keppni og ákváðum

Aron viltu vakna fyrirgefðu þessi hugmynd kom af því að fyrst

að hafa allt svart af því við vissum ekkert af hverju allt ætti að vera svart svo fengum við bara hugmynd af því það er allt svart í geimnum að þetta væri saga um þetta er fyrsta handriti sem við skrifum okkur langar að skrifa fleiri okkur finnst þetta vera mjög spennandi að handritið sem við gerðum verði sýnt í RÚV og gaman það er pottþétt margir eftir að horfa myndin heitir undarlegi dagurinn og munið að horfa undarlegi dagurinn verður hér í

okkar næsta sunnudag gaman að spila á píanó og dansa ég heiti Valgerður en ég vil oftast vera kölluð Vala og ég elska ketti og við erum bláa liðið

ég heiti Ísabella og mér finnst gaman í handbolta ég heiti Kristín og mér finnst gaman að teikna og við erum gula liðið gulir en þrautin ykkar er að græja klappliðin ykkar alla stuðningsmennina sem þið eruð með í búninga búa til það styttist í öskudaginn og svo ætlið þið að syngja fyrir okkur lag í lokin sem þið þurfið að æfa hvernig

ágætlega haldið þið að þið náið þessu á tíu mínútum það er spurning já það er spurning það

kemur í ljós það er nýjung hérna í kveikt á perunni

eru búin að velja þrjá sjálfboðaliða sem keppa í þessum lið og geta nælt sér í þrjú stig fyrir og þið sjáið fyrsta hérna eftir smá stund en nú ætlum við

að kíkja á hvað stelpurnar fá til þess að græja alla í búning

takk fyrir þetta krakkar það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr öllu þessu tíu mínútur fara á klukkuna og við byrjum einn tveir og

næsta var ég vona að við klárum þetta ég er ekki tapsár og ég held að liðið okkar vinni

samt ekki viss ég er ekki viss ég held að verði bara jafntefli því þá fá allir slím og allir verða glaðir ég er ekki viss því stelpurnar sem ég kom með voru ég er ekki viss því stelpurnar

já endilega hvernig mundirðu lýsa þér í þremur orðum ákveðin skipulögð

hvað þú getur haldið einum tóni lengi nei eigum við að er svaka stuð meira stuð en stanslaust stuð

einhvern tíma prófað að grafa gull nei en það er eitthvað sem

áttu gæludýr nei ég á ekki gæludýr en ég átti einu sinni kisu og hún dó af því hún var of feit

stelpu og

getur ekki ímyndað sér hvernig á að

það er um það að hafa gaman í lífinu og reyna að fara jákvæður í gegnum lífið ég mundi segja að þetta sé fyrstu skrefin í sambandi hefurðu ekki verið byrjaður að hitta einhverja stelpu drauma eða óskir og maður eigi að elta draumana sína ekki láta neitt stoppa sig lagið fjallar um manneskju sem er

þegar ég er nýbúin að drekka mikið gos þá get ég ropað ógeðslega hátt ég er svo fjölhæf

er að gera alveg bæði augun en annað fer bara ég er soldið góð eftirherma ég kann að flauta rosalega vel þó ég segi sjálf frá

fór árið tvö þúsund þá man ég alltaf fyrst eftir

þar sem hann var á sviðinu í hvíta pilsinu sínu geðveikt flottur ég tengdi vel við

og ég man alltaf eftir einu lagi sem var frá Möltu sem heitir

ég man bara alltaf eftir þessum manni þegar ég var að rífa alla símana á heimilinu mínu til þess að kjósa Silvíu Nótt það mátti enginn koma nálægt símanum manst þú ekki fæddu þá það var árið sem ég fæddist þá er ég heima hjá frænku minni ég held ég sé fimm ára þá er Páll Óskar að keppa fyrir Ísland ég var svo ógeðslega montin að keppa fyrir hönd okkar mér fannst hann að taka þátt í þessari keppni en ég ætlaði að vera í aðeins öðruvísi

fötum fannst það eitthvað pínu skrítið

takk kærlega fyrir gangi ykkur vel í keppninni takk sömuleiðis rosalega

vonandi verður bara mikið stuð hjá ykkur svaka stuð takk fyrir

finna búninga á alla við vorum ekki að

við gerðum bara eitthvað það var bara erfitt að vita hvað stelpurnar vildu við rifumst ekki neitt enda tók ekki langan tíma meðan keppendur keppast við hér að búa til Öskudagslið þá skulum við kíkja á stuðningslið spreyta sig númer

hvernig gengur hjá bláa finna nafn og alls konar svona en hvernig gengur hjá gula liðinu frábært þetta er risastórt örugglega stærsta stuðningslið

er eftir hjá ykkur og nafnið á

samsetningin á þessu öllu saman hér er ég með spjöld sem gætu kannski haft einhver áhrif ég

vilt þú draga eitt gult eða blátt skiptir ekki máli liðsfélagar mega ekki tala saman

má ég þá ekki tala við ekkert af þeim þið getið kannski talað í gegnum aðra liðsfélaga þetta tefur kannski aðeins fyrir hver ætlar að draga babbsjald hér ég handbolti á þrjátíu sekúndna fresti handbolti á þrjátíu sekúndna

fresti þá bara náum við í handboltann

ekki góðar í handbolta nei leiðinlegt

hann verður hérna á borðinu og þegar ég segi handbolti þá komið þið hérna fyrir framan og þið þurfið að gefa á milli fimm sendingar en það

spurningakeppnin í gangi henni hefur ekkert verið breytt gula klapplið bláa klapplið

megum við ekki sjá spurningarnar þið megið ekki sjá spurningarnar þið eigið að svara þið megið ekki byrja fyrr en tíminn fer í gang það er allt saman klárt fimm mínútur eftir til þess að klára þetta allt saman við setjum bara klukkuna í gang einn tveir og byrja Elsa mín segðu mér hvað er að æ mér líður bara illa líður illa því strákarnir eru alltaf að stríða mér hvaða strákar eru þetta Maggi og Skúli í sjötta s f

sem þú þarft að gera er að

þetta létt á ennið á þér og fara með

stríða öðrum

að mamma ykkar myndi segja ef hún sæi ykkur svona mamma ef þið haldið áfram að stríða svona

sæl og blessuð hæ Lísa hæ heyrðu það var einhver

með þetta krem ég lét þig fá rakakremið en takk samt nú allt í lagi þá þá sjáumst við bara

tala saman við þurftum að láta tvær stelpur tala ef við hefðum ekki fengið þetta babb

búin að bíða lengi eftir þessu en stundin

er runnin upp Stundarinnar okkar er að hefjast gula liðið liðið okkar heitir hrekkjusvínin og

ég langt síðan maður hefur heyrt þennan smell en ég færi ykkur bláa liðið liðið okkar heitir

teljum við saman stigin og stöndum á öndinni

hér eru stigin nú skulum við fara yfir þau og við byrjum á bláa liðinu stuðningslið spreytir sig tvö stig og klappliðið fær þrjú stig fyrir að hafa verið frábært klapplið þá er það gula þar fær klappliðið þrjú tvö stig fyrir það bæði liðin fá fimmtán stig fyrir

og þessa fallegu búninga sem þau bjuggu til við skulum fara yfir svörin í stórhættulegu spurningakeppninni sem geta breytt þessu öllu saman öskudagur er alltaf á miðvikudegi en ekki alltaf á sama

a frá fjórða febrúar til tíunda mars b frá fyrsta mars til fimmta apríl c frá fimmtánda apríl til tólfta maí þarna voru liðin sammála og sögðu bæði a hvaða dýr er oftast slegið úr tunnunni á öskudag a köttur klárir krakkar a köttur einhverja hluta vegna klæðast margar ofurhetjur

búningum hver þeirra er í svörum

b

þarna voru liðin sammála það er b

standa þessi svör gula lið já bláa lið já það held ég nú þetta eru þá úrslitin stelpur þið megið kippa í keðjurnar það held ég nú þetta eru þá úrslitin stelpur þið megið kippa í keðjurnar

við kveðjum héðan í dag sjáumst hress næsta sunnudag